Pos lairandu i meneandu'l rabu. Quandu los perrus van pal parqui no paran de lairal-si ellus i ellus i juegan corriendu unus trás delos otrus. Ca movición o ca lairíu puei tenel el su senificau peru por muchu que digan entovía naidi á síu escapás d'entendel o entrepetal veramenti lo qu'están a izil. Lo que t'izía enantis, cudiau qu'ai genti que la vaga pa estas cosas! A mí no me vaga pa estal pendienti d'estas custionis!